اني اذا يعني على جزيرة وحدي او ويه عدوي يمكن اختار عدوي طبعا على حسب العدو بس اكثر شي لان شوية انه يكون عندي حافز انه لان خاصة اذا بجزيرة وحده يصفن لا اذا اكو احد وياه راح ينطيه يعني ينطيه حافز انه يكمل يومه حتى لو يكرهه بس ينطيه حافز